المطبخ في اسبانيا هو مطبخ بحر أبيض متوسط بيستعمل الخضار والفواكه والزيتون وزيت الزيتون كتير في أكلات البحر المختلفة من سمك وغيرو من حاجات البحر لكن ما بيستعمل البهارات الحارة بيعتمدوا على نكهات الباردة والأكل الطازج